Ja in oie kuuyo te ninku xen nto'oyo te ja sa´ayo ko ja nan kuni ntjanyo su´usi te yuka ni ko in ja sa´ayo